Lloje ose marka t’kerreve, Volkswagen-i, Citroen-i, BMW-ja, Mercedes-i, Reno, Kia, Ford-i, Toyota, Hyundai, Volvo, Audi-a, Pezhoja, Shkoda, Opel-i, Nisani, Mazda.